يمكن نقول إني ما نقدرش نأدي السباحة بشكل جيد، حاولت نتعلمها أكثر من مرة، لكن دايمًا كنت نخاف من الغرق، أو ما نقدرش نتحكم في تنفسي بشكل صحيح، حتى لما نحاول نغطس نبدأ نشعر بالتوتر، حاولت مرات مع المدرب، لكن لسه مش قادرة أتعلمها.